که زه یوه جهیل یا هم سیند ته د لامبو لپاره ځم نو زه به په لومړي سر کې له ځان سره د لامبو جامې، عینکې او د لامبو مخصوصه خولۍ او ځان پاک ولرم. د دې تر څنګ به زه یوه پلاستیکي کڅوړه هم له ځان سره ولرم، ځکه چې زما لامده کالي به، له هغې خوا زه په دې پلاستیکي کڅوړه کې له ځان سره بیرته راوړم او په دې توګه به زما جامې نه لمدیږي.